<hesitation> Fampiasan̈a terimômetira, fômbafômba fampiasan̈a izy io. Atsôfotro atao ambany heliky atao ambanin-tseliky koa zen̈y na amin'ny elakelam-pe hoan'ny tsaiky. Izy koa zen̈y izy io, ia, zen̈y na ambany an̈y fo zen̈y. <hesitation> Iô amy zay zen̈y ahaizana karakôry hafan̈an'ny vatan̈an'olo amin'ny alalan'ny terimômetira.